Unë për veti nuk jam fetare dhe menoj që çdo njeri, pa marrë parasysh se a i takon ndonjë feje a jo, mundet me jetu me vlera dhe parime morale që janë t'bazume në logikë, n'shkencë edhe që i respekton drejtat e njeriut edhe pa i përfshi besimet fetare.